आहार म नमक की मात्रा कम कन के आप कुछ उपाय अपना सकदा। जन कि, कम नमक डाला, हल्का मसाला इस्तेमाल करा, ताजे फल और सब्जियों का सेवन करा, प्रोसेस्ड फूड्स और रेडीमेड खाना कम खा। इके अलावा, खाने में सोया सॉस या नमकीन चटनी की जगह ताजे मसाले और जड़ी-बूटियाँ डाला। पानी ज्यादा पीने से भी शरीर में नमक का संतुलन बनू रहन्दु।